हमनीके खानामे चीनीके मात्रा कम करेके बहुत तरीका सब बा जैसे हमनीके दु टाइम भात खाइसी त हमनीके दु टाइम भात न खाके एक टाइम रोटी खाएके परि। हमनीके तरकारी सबमे आलुइके मिसावत बहुत बा हमनीके अलुइके मिसावत कम करेके परि। औरो हमनीके मीठ चिज सब जैसे आइस क्रीम, कूकीज, केक सब खाएके बन्द करेके परि। औरो हमनीके दिनमे बहुत पानी पिएके परि।